पहिल्ली मी तेक मे कित्ले दीस ना आनी खाय वायतान। आनी कितेक वायतान या सगळा सांगटलांय। मगर मी माझ्या फ्रेंड दाक विचारताल्या की तो माझ्या। कुत्र्याक बगुंक शकता गय म्हान तो जार आहे म्हांतात। झाल्या मगर मी तेक माझ्या कुत्र्याक जी वस्तु जाई। पडतां जसा की त्याचं जेवण खेळनी या सांगला हाडुं दिलांय। आनी मगर माझ्या फ्रेंड दाक मी भावंक वायताल्या। थयसुं कयाय भयत हाडुंक तेक दिलांय।